Sri Lanka jae ko gunoi influencia budista jaere colonizacion britanica jaema añe jokua teta oime ikavi oguata kua ara rupi